نتمنى ان انا نكون ممثل مشهور اكتر من مؤلف مشهور. لو انا مؤلفة مشهورة هنأدي كل الأدوار اللي هيكتبتها المؤلفين، حلوة فكرة الشهرة وحلوة فكرة الممثل بتكون حياته حلوة وعنده فرص كاتير ان هو يسافر ويطلع في مسلسلات وانه هو يتعرف. في العصر اللي احنا فيه دا الممثل مشهور فيه اكتر من المؤلف، المؤلف مش مشهور ومش عياخد حقه كد الممثل، الممثل هو اللي بيوصل للجمهور انما المؤلف برغم ان هو صاحب القصة والسيناريو لكن هو اللي في الاخر بيوصل للجمهور.